درجة الحرارة الأمثل خلال النهار تتراوح عادةً ما بين عشرين إلى اربعه وعشرين درجة مئوية، حيث تكون مريحة للأنشطة الخارجية. أما خلال الليل، فإن درجة الحرارة المثلي تتراوح ما بين خمستاش إلى تمنتاش درجة مئوية، وهذا يوفر بيئة مريحة للنوم. هذه الدرجات طبعاً تختلف حسب التفضيلات الشخصية والبيئة المحلية. <noise>